<hesitation> Ny fampiasagna solon-tsiramamy sentetiky zao, ny <hesitation> mahatsara anazy ai, mahatsara anazy vôlôhany, hely vidina aminanjy defa ma-mahavita ra fôntro vitany aminazy oe maminy aminanjy, fô ny lafiratsiny ndraiky matetiky tsy voaleviny vatagna, de avake koa tsy vo préciser oe lai-lai oe quantité ny <hesitation> sucre amile-aminy siramamy ai.